Um xinla, da tama, tama bneb xinladika, <hesitation> tuwona lona logo la brika tielo na brano rula brieto lo llichi lono la ka mieti no lo det blle to per xin lo belo ka a werio kubritio na bxo obex na tu loi wa dar bia ka weta niene